Ny sakorkata, i sakorkata io zany miovaova arakin-ny hazo itoboany izay no lokony atsoa avao koa i io tarondro.